Omleti jaos võtat üts vai kats munna, lüüt nu katski, klopit kahvliga segi ja panõt <hesitation> suula ja tsipakõsõ piimä. Ja sis <hesitation> panõt panni pääle. Ku tahat esiqeränis kohilat, sis või ka valgõ ja kõlladsõq eräle va- vatulõ lüvväq.